<hesitation> Raha atôko izen̈y, kay za nahita sakan'olo latsaka, <hesitation> direkity izen̈y izy koa tsy hitako iô. Hafa koa misy momba momba izy zen̈y an̈atiny haka io alaiko sary, avô aboaka ko amy iny fesiboky. Avô za mivolan̈a fa aminakà aty raha anô e, intsaka ndreky izy mba izy anamezako sakanany.